Ny fahafantarako loko bleu nuit zao karaha loko iaby avao koa, de gny raha tonga ao an-tsaiko ma zany de tena tsy takatsy ny saiko mihitsy <laughs> hoe inona le le hoe aninan'ny <hesitation> ro loko bleu nuit e.